أول شي أحدد مكان الزر من خلال استخدام قلم الرصاص على هذا القميص ثاني شي أثبت الزر بشكل <hesitation> جيد جداً وبعدها أبدأ الخياطة <hesitation> أوضع أول <hesitation> نفذة وأشوف أتأكد من مكانه وبعدها أكمل.